Jaji ero hewangngede pasti engka meto aga narasakang emosi. Jaji, bangsana kumugangguwi yaro anakna hewangngede, bangsana harimau engka anakna, mua- muganggui ga ato muinnauwi ato mutembak i ero anakna, pasti narasakan meto aga emosi. Jaji engka meto aga pasti rasa emosina hewangngede.